Kan indi kitabat katirat haw bador banazzifan minal wasakh minal qubar, balga lai jangula haw babilla fog fog bas ma timballa bilen, haw balga lai jangula wade kan yabse, daddal min balliye fog fog di bagashgish bahal ejaj, kan angsshe zan kan fiya layyan-layyan kan bashilal yabse di kan bagashgish.